Ekyokunywa ekindakunda kunywa, ndakunda kunywa obushera bw'enturire. Obushera bw'enturire oku barabukora; bariinika omugusha, baamara kwinika omugusha <hesitation> baraguteeka mu miizi, bagwihemu baguteeka ahantu, bagushweke gumere, gwamara kumera bagwa bagwiheyo bagwanike. Baamara kugwanika baguse. Oba ogutwara aha kyoma oba ogusa aha rubengo, orubengo rwitu orwenkigga orwakare. Waamara kugusa, oguteeke hariiya, oteeke amiizi, waamara kuteeka amiizi, okwate okwate enyungu yaawe, otemu ya saano yiwaasa, oteeke amiizi gase, okwate ga miizi ogashukemu reero waamara otaburemu. Waamariiriza, obushera buraareho, nyensakare bwamara kuraaraho bwamara enaku nkiibiri, oreete obwoki otemu, obwe nibwe bushera obu ndakunda.